Kô miresaka <hesitation> fikarakaragna hanigny zaigny, ôhatra kô mbô itady le ampa- <hesitation> -ampilamindamigny azy ampatsirotsiro azy zao, lanjalanjegny raha aharo azy. Fô izy i tsy atô hely beo, fô tsy atao fôntry be koà. De lanjalanjegny zaigny e, de fangaro <hesitation> atô amigny araka zay itiàvantegna azy, fô tsy atô tsy <hesitation> tsy manjary atô fôntry lôtra e, fô lanjalanjegna atô helihely.